Uun iho niko takachova chí nii ndavate, ñono kayii nidakende la'a tinda anunu chini ndakute la'a, iakava an kua lakaya chikuu kayii yionredo chi onre atuu ndanderu no'o, atuna inta ité ndoka ñunu lapicero nedava taka tovin ndanan ndenró.